шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әрқилы
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе
сен де мен де пенде
армысыз ағайын
пендеміз ғой ток шоуын бастаймыз
наша есірткі дегенде жұрттың көзіне бірден елестейтіні ине мен ақ ұнтақ
бірақ бұл ескірген пайым екен құрметті көрермендер
қазір басқаша
қазір есірткі дегенің шайдың пакетіне ұқсас қалташаларда да сатылып жатыр
оның синтетиткалық наша дейтін де түрі бар
ең жаманы сол ғой құрметті ата аналар
балаңыз шай ішіп жүр ме у ішіп жүр ме

жай тақырыпқа тамызық болсын
алдымен сюжетті көріп алайық
гуглға есірткі деп жазсаң алдымен оның зияны емес қайдан табуға болатыны жайлы ақпарат қалқып шығады
қазір наша сатушылардың дені осы интернетте отыр
ақшаны киви әмиян арқылы жібер тауардың қайда жасыруыл тұрғанын айтамын дейді
былайша айтқанда ұсталмаудың бар айласын жасап жатыр олар
интернет порталдар мен сайттар арқылы жарнама жасалатындықтан ақпарат тез тарайды
әрине ашық мәтінмен емес құпия сөздер қолданылады
онда есірткіні қалай қайдан алуға болатыны бағасы мен тауардың түрі көрсетіледі
бұл жүйе шынымен де жұмыс істейді
синтетикалық нашақорға жағымсыз елестердің көрінуі тек бәленің басы ғана
медиктердің айтуынша мұндай жастардың дені өздеріне қол салып ажал құшады
адамды арам өлімге әлгі есірткінің химиялық удың әсері галюцинациясы жетелейді
есірткіге еліккен сәтте нашақор өзіне қанат біткендей сезінеді
ұшақпын әлде құспын деген оймен екі қолын жайып алып биік ғимараттың үстіне шығып алады да төмен қарай секіреді
мұндай есірткінің бір граммының уыты төрт тәулікке дейін жетуі мүмкін
ол ағзадан өте баяу шығады
сол себепті денсаулыққа зияны орасан
алдымен бүйрек істен шыға бастайды
ол токсикалық гепатит деп аталады
өйткені шегілетін қоспалардың құрамында консарегендік заттар көп
есірткіге мас болудың өзі екі сағаттан сегіз сағатқа дейін созылуы ықтимал
сондай ақ осы синтетикалық есірткіден болатын ауырсыну қарапайым есірткінікіне қарағанда ұзағырақ
ол тіпті екі аптаға дейін жалғасуы мүмкін
есірткі ол өлім
ең сорақысы өлім дәрілеріне жастарымыз қатты құмар болып алды
өлімші етерін ескерер емес

қазір есірткіні қолма қол сататындар өте аз
бәрі ғаламторға көшіп кеткен
бұл бәлекетпен негізі ы күрес те түрленуі керек еді
ал қазір біздің құзырлы органдар қандай іс шараларды қолға алып жатқанын біліп алайық
ол үшін сұхбатқа назар аударыңыздар
ы соңғы екі үші жыл ішінде ы біз ы шекараларды күшейтіп олардың тасымалын азайттық
бізде іс шаралар жүргізіліп жатыр
ол шаралардың ішінде ыыы дүниежүзілік деңгейде өткізетін операциялар канал операциясы
республикалық ретінде өткізетін операциялар көкнар допинг транзит паутина деген
олар мынау ыыы есірткіге контрабандаға қарсы
ы содан кейін мынау құрамында есірткі ы бар заттарды заңсыз өсірумен айналыса
соған қарсы мына жаңа көкнар операциясы допинг деген заңсыз ыыы заңды есірткі ыыы айналыммен ы бақылаймыз
емдеу мекемелерінде ы басқа да сол мекемелерде медициналық мекемелерінде
және ы мынау тасымал транзит операциясы ы тасымалға қарсы транзит операциясын өткіземіз
және де ы паутина деген операция өткіземіз
ол сатуға қарсы ыыы кім сатумен айналысатын кісілерге соларға қарсы операциялар өткізіледі
және де айта кету кету керек бізде мына есірткі профилактикасын жүргіземіз
ол біріншіден мынау орта жоғарғы оқу орындарында і лекциялар кездесулер өткіземіз
сосын ыыы өзіміздің материалдарымыз бар деректер бар көрсететін
жасөспірімдерге ыыы сол осыны қолданбау үшін қандай оның несі бар зияны бар соның бәрін көрсетіп осындай іс шаралармен айналысамыз
мінекей құрметті көреремендер құрметті сарапшылар көрдіңіздер ғой
қаншама іс шара бар қаншама шаруа атқарлып жатыр
десе де проблеманы жеңе алмай келе жатырмыз
қалай ойлайсыздар не себепті
пікірлеріңізді білсек
жалпы ыыы орта азияда жалпы мұсылман мемелкеттерінің арасында осы ы есірткіге байланысты ең қолайлы жағдай жасалған біздің ел де қазақстан
неге өйткені біз о баста мен мына ауылдық мысалға келтіріп кетейін
біздің ауылда бір кеңкелес атын атап түсін түстемей ақ қояйын бір жігіт бар еді де
кеп жаздың күндері біздің ауылда ыстық болғаннан кейін кеп ара шағады да
ара шақты бір екі ара ұшып жүреді ғой мысалы шағады
араның барып ұясын көрсет дейді
ұясына барады да екі баспа жаңа шелекке құяды да ыстық суды апарып ұясына құйып жібереді
ара бірден тоқтайды да араның ұшқаны ұясын
тап сол секілді бұл жерде де есірткінің ұясы қай жерде сатылады десек
қазіргі таңда қазақстан республикасы түнгі клубтарда дискотекаларда жын ойнақтың барлығында ол жасырын түрде сатылады
кім кімнен алады бәрін біледі өздері
біз енді ол жерге бармағаннан кейін біз хабарымыз жоқ
сондай қолайлы жағдай жасаған
сол араның ұясын бұзғандай ана түнгі клубтарды дискотека жауып тастау керек
жапқан кезде өзінен өзі ол тоқтайды
сондықтан және де жаңа айтып отыр ғой жаңа полковник генералдар
сол ы есірткіні тасымалдаған жаңа ауғанстаннан келеді өзбекстаннан келеді деватыр тәжікстаннан келеді
енді келетін ана жолдарды тетіктерді механизмдерді бөгеп тоқтайтын тетіктерін олар өте жақсы біледі
бірақ сол арқылы лауазымды үлкен құзырлы органдарда үлкен генерал полковниктер сол арқылы өзіне қаржы қомақты айлығынан тыс алып отқаны оны да хабарымыз бар бір
біз қарапайым халық білеміз
сондықтан өздері өздерін жасырып қазақ айтады ғой анау тышқан артын көріп жаралы болыпты дейді
барып өздері сол өркендеуге қолайлы жағдай жасайды да кейін сонымен күресеміз дейді
жиырма алты жылдың аясында тәуелсіздік аясында олай өсіп те өркендеуге қолайлы жағдай жасайды да енді келіп сонымен күресеміз дейді
ана сайқымазақтың тірлігі де
я жылағың келеді я күлкің келеді көкем ау
оны оп оңай жиырма төрт сағатта тоқтатса болады
ол үшін қатаң заң керек солқылдамау керек
сондай тетіктерін солай
ол менің ойым енді өз пікірім солай
дұрыс айтасыз аға мына кісінің сөзін ары қарай бір өзімнің пікіріммен толықтыруды жөн көріп отырмын
бізге ең басты нәрсе ол жаңағы есірткі аспаннан жауып түспейді жаңбырға ұқсап
бұл ең басты нәрсе бізде қадағалануы керек болған нәрсе шегарамызды дұрыстап бекіту керек
біз осындай бәлеге неге жолығыватырмыз
себебі өздеріңіз де білесіздер кейде шегараның тұсындағы адамдардан да сатқындық болып жатады
яғни жаңа ағамыз айтқандай өзінің қалтасының пайдасына бола елдің тағдырын сондай бір қиын жағдайға салып қояды
әйтпесе олар жаңағынай шынын айту керек бәрі де біліп отыр көзі ашық азаматтар ел біліп отыр
сол жерге мен ойлаймын бір шынымен елін жерін жақсы көретін жаңағы ұлтжанды азаматтар қызмет етсе
адами фактор яғни олар өздері сол нәрсеге мүмкіндік беріп отыр
яғни бұл жерде қалтаның қалыңдығы елдің амандығынан тұтастығынан да маңыздырақ болып тұр бір кісілер үшін
ортамызда енді нарколог мамандар отыр
аға сіз айтыңызшы контрабанда дегенде ешкім қаппен былай шөптерді арқалап келіп жатқан жоқ қой
жаңа сюжетте де журналистіміз айтты
ыыы шайдың қалташығы сияқты кішкентай ғана қалталарда синтетикалық наша келіп жатыр дейді көбейіп
жастарымыздың арасында қазір ыыы сәнге айналып барады десек те болады
ал нашақорларды көбі қазір синтетикалық нашаны тұтынады

ол қайдан шыққан бәле
синтетикалық есірткілер жылына ыыы ең кемі үш жүз төрт жүз жаңа түрлері туындаватыр қазіргі кезде әлемде
шындықты айтсақ ііі біз осы пәледен ешқашан құтыла алмаймыз
неге неге десеңіз і біз міндетті түрде жаңа дәрілерді жаңа осындай химиялық заттарды тауып синтездеватырмыз
сондықтан жартысы немесе ыыы бір ы көбі мысалы психикаға немесе адамның ағзасына тәуелділік тудыратын сондай заттар
ол міндеті түрде ол болады енді
қанша біз шекараны жапсақ та жай ғана осындай міні ыыы әртүрлі тыйым салынатын ыыы шаралармен біз осы мәселені ешқашан жеңе алмаймыз
ең алдымен біз адамның сана сезімін көзқарасын өзегертуге міндеттіміз
дұрыс тәрбие беруіміз керек балаларға
бірінші байлық ыыы шындықты айтсақ денсаулық
біздің халық денсаулықты дұрыс бағаламайды
неге десеңіз нашақорлық деген ол тәуелділік
бұрынғы кезде бұрынғы кезде табиғи есірткілер болған
көбі үйреніп алған мысалы бір рет екі рет дәмін татамын деп
қазіргі кезде синтетикалық есірткілер бір ақ рет дәмін татқан кезде адамда өміріне бүкіл тағдырын өмірін өзгертетін
аға сол синтетикалық нашаның құрамын айтып беріңізші
біз ы ішкі істер минситрлігі өкілімен сұқбаттасқан кезде былай деді
ы бұрынғы есірткіні шеккен адам тұтынған адам і бір отыз бес қырыққа дейін өмір сүруі мүмкін дейді
ал синтетикалық нашаны тұтынған адам әрі кетсе жиырма жиырма беске дейін өмір сүреді дейді
өйткені оны ұстаған кезде бұл тышқанның дәрісі деп құтылып кеткен деректер де кездесті дейді

расымен де тышқанның дәрісі бар ма
одан кейін адам денсаулығына ол қаншалықты зиян
шындығын айтсақ қазіргі кезде екі жарым үш мың ыыы сентетикалық деген түрлері бар
оның екі жүз елуін үш жүзін ғана ыыы оның әсерін ғана анықтап ыыы біліп алдық
қалғандары адамның ағзасына ең ыыы қауіптісі олар і ингаляциялық түрлер
түтін ретінде көбінесе сіңеді
жай ғана соны шегіп отырған адамға ғана қауіп тумайды жанындағы адамдарға
мысалы кальян шегіп отырса сентитикалық ыыы немен қосылса жанындағы адамдар да соны жұтып сол түтінді жұтып олар да оларда да
үш жүз түрін анықтадық қалғандарын білмейміз
яғни қор қор шегіп отыр ма синтетикалық наша шегіп отыр ма білмей де қалуымыз мүмкін иә
оп оңай оп оңай і осыған нетуге болады
қосымша айта кететін жай зат ыыы
бұл ыыы күнделікті құрамы күнделікті өзгереді
спайс деген негізі ыыы шетел тілінен аударғанда бұл ыыы приправа дейді ғой орысша енді дәмдеуіш ретінде
ы құрамында негізі ыыы заман біздің мемлекетіміздің заңы бойынша ыыы төтеп беретін запрещенный дейді ғой мысалға предметтер жоқ ішінде
бәрі бар мысалы жаңағы айтқан шалфей жаңа түймедақ неше түрлі неше бірақ
бұл бұл дәрілер этот бұл шөптер қосымша психоактивті заттармен ыыы қосады құрамына
өңдейді де соған қосады да қосымша бір состав шығарады
жаңағы мысалы сол темекіміз жастарға солай сатады
ал ол синтетикалық нашаны бірнеше жыл тұтынған адамда қандай өзгерістер болады
бірнеше жыл емес көбінесе қазіргі кезде біздің клинакаларға бір ақ рет екі ақ үш ақ рет қана ыыы дәмін татқан адамдар олар психозбен ыыы түседі
мәссәған бір рет тартқанның өзінде кәдімгідей ауру болып қалады ма сонда
адам ол да уже психозға ұшырауға мүмкін
ал ал енді ең жаманы асқынулары да жаман
мысалы апатабулиялық синдромды жағдайлар
адам бар ғой осы мына психоздан кейін біз оны емдеп шығарсақ та көбі апатабулиялық жағдайға ыыы нетеді
олар оқығысы келмейді жұмыс істегісі келмейді
олардың өміріндегі бағыттылығы қолма қол өзгереді
олар осы есірткіні өмір бойы іздеп жүреді
мысал крек деген ыыы не
бір ақ рет қана адам сол кректі шылым ретінде тартады
бес он он бес минут басы айналып солай мүмкін бірдеме өзгерістер болады
бірақ та одан кейін адам оп оңай сразу қолма қол тәуелді болып кетеді
оның көңіл күйі бұзылады ол есірткіні іздей бастайды ұйқысы бұзылады психикалық жағдайы бұзылады

қазір ғана айтқан
бір ақ рет тартқан соң
қазір ғана айтқан мағлұматтарыңыз дәлелді болсын
ғаламтордан алынған мына бір видеоға назар аударайықшы

че случилось
мужик
көрдіңіздер ғой
ішіп алған ба деп ойлайсың бірақ есін анық біледі көзі ашық тұр
бірақ өзінің қолын аяғын басқара алмайды
сіңірлері тартылған сияқты қатып қалған
бұл не нәрсе аға
психоактивті заттар құрамында жаңағы айтқан ол ы қазір бұндай науқастарды ы экспертиза ы өткізсе қанның құрамын алса ыыы
қазақстан республикасындағы заңды түрде ыыы қолдануға рұқсат етілген заттар мысалы шығады ал былай психоавтивті заттар шықпайды
ол ы қазіргі заман талабы ыыы заман дерті сол бұл науқастарды ыыы бұл бұндай шегіп жүрген немесе осындай сатып жүрген науқастарды еш заңды түрде біз қолға түсіре алмаймыз
бірақ енді мына науқастар енді бүгінгі таңда жаңағы айтқан ы бір екі үш жыл бұрын спайс болды
жаңағы айттық информация түрінде спайсты тарады бар жерде қолға түсірді заңдамасы шықты
енді спайстың былай айтсақ жыры бітті
қазіргі заманда жаңағы мынау науқастың ол ыыы орысшалап айтқанда скорость дейді аты скорость
то есть бұл ы есірткі ретінде ыыы бұл қолдану тәсілі де қазір өзгереді
бұрын нашақор адамдар мысалы ине қолына ұстап егілетін
қазір уже инеге аптекаға бару керек дәріхана
одан алу керек оны жаңа қосымша заттарды алу керек оны қолға түсу мүмкін
сол себептен жаңағы спайс немесе қолға түсімді ол қай ненің құрамында
ана жаңағы соли для ванны дейді бар ғой
өздері жасап алады ма сонда
құрамында қазір ыыы соның құрамыннан алады да соны жасап алады
құрамы түсінікті болды аға
ал жаңағы бәлені не үшін шегеді
бір рахаттанып жүргенін көрмейміз ғой
әбден қиналып денесі қалтырап
жоқ мас күйінде ғой а ол ең алдымен өзі рахаттанып жүр
ал былай шеттегі не болып жатқаны оған бәрібір
қандай эйфория осы басқа әлемде жүрген сияқты болады ма сонда
галюцинация көбінде галюцинация
мәселен мысалға ы менің қанатым бар ұшамын деп үйдің үстіне шығып секіріп кетіп жатқандарды да көрдік
суицидке де итермелеп жатыр
бұл не сонда
галюцинация ретінде вот әр осы жаңа заман талабына сай жаңағы келген психоактивті заттар көбіне ол галюцинация туғызады
галюцинация жаңа стимулятор ретінде мысалы өз өзін жаңағы кісі ол передозировка ретінде танылып отыр
ол шамадан көп қолданған сол себепті мынандай жағдайға
ал былай егер шамадан өзіне әр науқас бізде біледі і өз дозировкасын мысалы мынандай мынандай болса
егер ыыы келсе өз рахаттану сезімі бар ол тығылып жатады
мынадай науқастар көбіне передозировкаға шалдығып ы шамадан тыс қолданады да осындай жағдайға түседі
өліп кетуі де мүмкін бе бұдан
мүмкін жаңағы көрдіңіздер мүмкін немесе передозировкадан олар өлуі
қазір жалпы шөп шегу деген негізі мектеп жасынан басталады ғой
былайша айтқанда ересектер ііі тәп тәуір жүрген оқушыға орысша айтқанда слабо деген сылтаумен шөпті шеккізіп көретеді иә
мектепті бекерден бекерге айтып отырған жоқпын
ортамызда жастар саясаты жөніндегі маман отыр
сіз айтыңызшы осы мектеп оқушыларының арасында арнайы іс шаралар бар ма
немесе әй осы бала шегіп қояды ау деген бір тізім бар ма
жалпы қазіргі таңда ондай тізім жоқ
бірақ сонымен қатар жұмыстар өте көп өткізіліп жатыр
і біріншіден лекциялар екіншіден семинарлар
мектептер арасында жалпы ондай тенденция жоқ
бірақ ондай тенденция вуз оқып жүрген студенттердің арасында бар деп өзіміз білеміз
дегенмен оған да біз өте көп жұмыс жасап жатырмыз
себебі ыыы бұл үлкен мәселе болып отыр
ал ондай мәселемен бізден басқа өзіне құзіретті органдар да жұмыс істейді
нақты өз тарапыңыздан айтсаңыз
оқушылардың сол нашаға әуес болып кетпеуі үшін шегіп қоймауы үшін нақты қандай іс шаралар атқарылып жатыр
ы жалпы бізде екі мың он жетінші жылдың арасында он үш іс шара өткізілді
оның ішінде ы спорттық ойындар ы жалпы салауатты өмірге салауатты өмір салтына келтіретін бағдарламалар
сонымен қатар басқа да көп көп мысалы интерактивтік ойындар дейді ғой
мысалы былай қарайтын болсақ ыыы кибер спорт кибер спортқа да айналдырып отыр
сол барлық жағынан сол балаларды ыыы қалай айтса болады
нашақорлықтан алдын алу саясаты жүріп жатыр деп айтуға болады бізде
сандарды сұрап отырғаным сол ғой
егер тізім болмаса нақты статитсика болмаса жаңағы қамту охваты қалай болады
сол қызық болып тұр да маған
іс шараларға байланысты ғой
мысалы бізде жылына он үш іс шара болатын болса
соның қайсысына кім қалай қатысты
қандай университет өзін қалай көрсетті деген секілді
ортамызда мектеп директорының орынбасары отыр
оқушыларға қатысты сұрақты сізге қойсам
оқушының бос уақыты болмауы
мысалы оқушыларды көптеген аула клубтарына жаңағы спорт түрлеріне
өзінің ыыы ой ы несі сәйкес келетін шығармашылық топтарға қатысу арқылы оқушылардың егер бос уақыты болмаған жағдайда осындай ыыы құбылысқа баруға уақыты болмас еді
және де бұл жерде біз жаңағы ы салауатты өмір салтының не екенін оқушылардың санасына құя білуіміз керек
яғни ол іс шаралардың бәрі жүргізіліп жатыр иә
бәрі жүргізілір жатыр
күдікті оқушылармен қандай жұмыстар
мысалы ыыы мектепте ыыы жасөспірімдер инспекциясының ыыы тізімінде тұратын оқушылар болады
ол оқушыларменен директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары және сол мектептке беітіліп берілген жасөспірім инспекторы жұмыс жасайды
және де оған жетпеген әлі де соған бейім осы оқушы бейім ау деген тізім бар
осы ғой сұрап отырғаным иә
олл оны орысша айтқанда группа риска дейді ғой сол осы осы жаңағы неблагополучная семья дейді ғой жаңағы
ыыы жағдайы төмен отбасылар жаңағы ата анасы маскүнем оқушылар бар
сол оқушыларды біз і жаңағы мектептің ішінде сынып жетекшісінің бақылауында ыыы жаңағы тізімге яғни ыыы бейім топ бейім оқушылардың тізімі бар иә
олармен қандай жұмыстар жүргізіледі
ол оқушылармен үнемі жаңағы әртүрлі спорттық ыыы іс шаралар және де сол аталған оқушылардың сол тізімдегі оқушылардың
әр уақытта да үйірмеге жаңағы шығармашылық топтарға аулалық клубтарға жазылуына оған баруына ыыы тікелей өзіміз қадағалаймыз
қаттырақ қадағалайсыздар
басқа оқушылар да қатысады бірақ олармен салыстарғанда жаңағы оқушыларды басынан аяғына дейін қадағалау бізді біз өзіміздің міндетімізге аламыз
енді бұны неге сұрап отырмын
мектеп кезінде темекі шегетін құрдастарымыз крутой көрінген соң бәріміз де шегіп көрдік қой
тура сол сияқты жаңағыдай тәп тәуір сабағын жақсы оқитын тәртіпті оқушылар да әлгі құрдастарына еріп нашаға еліктеп кетпей ме деген қорқыныш қой
сол секілді ортамызда айналасындағы замандастарына қызығып нашақор болған кейіпкеріміз отыр
әуелі танысып алайық сюжетті қараңыздар
ащы сөз айту үшін ащы түтін жұту керек
иә рэперлер арасында шегу мода
сол сәнге сай боламын деп ол да шекті
будақтап сорып бұрқылдап өлең оқып жүр
шексем дамимын фантазиям оянады ашылады жақсы музыка шығады жақсы сапалы товар шығады деп
ы сосын қалай мен осының құлшылығына кіріп кеткенімді байқамай қалдым
рэпке құмартып жүріп қалай нашаға құмартып кеткенімді аңдамай қалдым дейді ғой
бірақ өзін түтін ашытқанның ертең іші ашитын күн туады емес пе
ол кәдімгі нашақорға айналды
ол үйдегі заттарды сата бастады бір сәт еліру үшін
әкем істеген осы қанша уақыттан бері жұмыс істеп келатқан ақшасын бәрін мен құрттым
ұтылдым ыыы үйден шығаратын нәрсенің бәрін шығарып тастағанмын
машинамды ломбардқа қойып ыыы ұтылғанмын оны қайтадан қайтарған жоқпын
и одан бөлек өзіме әкеме достарыма қызыма бәріміздің басымызға кредит алып тастағанмын
ауру адам өзін аурумын деп мойындаса ғана ем қонады деген теория бар
біздің кейіпкер өзінің дертті екенін мойындайды
тастауға тырысты бірақ тастай алды ма
оны өзінен сұрайық
бекзат студиямызға хош келдің

ыыы тастай алдым
бір жылдың ішінде не ішпеймін не ойнамаймын не шекпеймін қазір бір жыл болып қалды
ал жаңағы мықты рэпер шегу керек деген пайым ол қайдан шыққан
сол жас кезде рэп оқып ыыы музыкамен айналысып қызығып америкадағы рэпэрлерге еліктеп
ыыы соларды жақсы рэпер жақсы артист шегу керек деген ой болатын
бір қалыптасқан бір сондай ой бір мен үшін бір убежденность болатын
американың клиптерінен көргендей ғой тағы басқалары түтін будақтатып рэп оқып иә

сұхбаттасқан кезде ыыы тағы бір білген дерегіміз букмекерлік кеңсеге де қатты қызыққан екенсің
қызыққанда біраз ақшаңды букмекерлік кеңеге апарып тыққан да екенсің
оған не себеп
осы ыыы жиырма бір жасымда ғой деймін мен бірінші рет наша шегіп көргенім темекі тартып сол кезде
бір екі жылдың ішінде ыыы қарызға батып өмірге деген менің қызығушылық уже жоқ
ыыы есірткі музыка есірткі музыка
ыыы ақшаны қайдан табарымды білмей қарызға батып
машинамды сол бір кісі айтып қалды бір че то букмекерский конторамен бітірсең болады ғой
ұтып алсаң болады деді иә
яғни сол қарыздарды жабу үшін есірткінің ақшасын шығару үшін иә
ыыы қалтамда әрқашан ақша жүретін
бір өзім мектепте жақсы оқығанмын кезінде мектеп универ
математика пәнінен жақсы болатынмын ыыы
и баратынмын ғой өз өзімді алдаумен математиканы жақсы білемін ғой
қазір мен бұлардың системасын бұзамын ыыы
біреу қарыз болатын ақша сол сол ақшаны салып счет ашып лицевой счет ашып ыыы бір айдың ішінде мен бір
ұтқаның көп пе ұтылғаның көп пе
міндетті түрде ұтылғаным көп
ы бес жылдың ішінде бір екі жүз мың доллардай ақша отырғызған
ұтылғанда не істеуші едің
үйдегі заттарды сол кезде сатушы ма едің
ұтылған кезде үйден ақшаны шығаратынмын
үйге білдіртпей ұрлап ұрлық қой бұл
ііі әкем істеген ақшасын жұмыс ісеп
ы достарымнан қарызға алып қайтарамын деп қайтармай
ыыы кредит алып әкемнің атына алып кредитті өзім
өзің де қарызға баттың айналаңдағыларды да қарызға батырдың иә иә
айнадағылар ол отбасым ғой
сол шеге бастадың
әлгі фантазиям мықты болады сөзім өткір болады деген армандар орындалды ма
жоқ ешқандай оның ештеңесі болған жоқ
шегемін қазір мен жазамын деймін ойымның бәрі басқа жерге кіріп кетеді
ыыы не не жазғың келмейді

яғни есірткі өткір тіл емес өтірікшіге айналдырды иә иә
өтірікші нағыз өтірікші
сюжетте журналист айтты ғой аурудан тек өзін аурумын деп мойындаған адам ғана айыға алады деді
сен өзің құрдымға кетіп бара жатқаныңды қай кезде білдің

құрдымға кетіп бара жатқанымды осы ойнап жүргеніме үш жыл болған сол екі мың он бесінші жылдары ғой деймін
екі мың он бесінші жылдары мен түсіндім уже мен ыыы тәуелді адам екенімді

ыыы машинамды ұтылған кезде ы қарыздарым бір он миллионнан асқан кезде түсіндім
оны өзім тоқтай алмайтынымды түсініп тұрып бірақ мойындағым келген жоқ
ы өзім тоқтаймын көмек сұрамаймын өзім істей аламын үй іші білмеу керек осыны
аха қолдан келді ме жоқ
қанша рет тоқтатқым келсе де бір үш ай ойнамайтынмын үш ай бірақ ішіп жүретінмін немесе шегіп жүретінмін
рэп ше рэп жайын қалды ма
студияны ұтылғанмын ғой мен уже
мәссаған студия да кеткен иә

еее түбінде рэп те жоқ ақша да жоқ көлік те жоқ

жалғыз не достар да жоқ не қызым да жоқ ыыы не отбасыммен дұрыс араласпаймын не көзіне қарай алмаймын әкемнің көзіне тік қарай алмаймын
жағдай солай болды
содан өз еркіңмен бұл тығырықтан шыға алмадың қоя алмадың сосын
ыыы сосын ы бір уақытта мен тағы бір қарыздар болып
мені осы қарыз мені адамдар іздеп жүрген
ы содан қашамын деп ташкентке қашып кеткенмін
ы ішімдікке қатты жақын болмайтынмын
ташкентте жүріп қырық бес күн ішімдік ішіп жүргенмін мен арақ
ы сол кезде әкем шешем айтты емделесің бе балам көмектесейік деді
сол кезде иә емделемін деп мен осы реабилитацияға жатқанмын
а кеңес орталығына барып көмектесіңдер деп
әке шешеммен барып ы көмек сұрағанбыз
кісілер айтты көмектесеміз деп
осындай осындай программаны өтсең бәрін орындасаң бәрі дұрыс болады деп
мен өзім қозғалғаннан кейін осы процесс басталып кетті ғой
өзімді тоқтата алмайтыныма көзім жетті
басында мен мойындамадым
ыыы біраз уақыт өткеннен кейін оны түсіндім жалғыз өзім тоқтай алмаймын

сосын программаны өтіп ыыы программада берген білімді алып оны ыыы күнделікті қолданып жүріп
өзім сияқты тәуелді адамдармен араласып мені түсінетін ыыы мені қолдайтын мен маған ақыл айтып ы айтқан кезде мен оларды тыңдайтын адамдар
ендеше саған ақыл айтып көмектескен адамға сөз берейікші
құрметті қонақтар ортамызда маман отыр
ы айтып өтсеңіз ең алғаш бекзатты қалыпты өміріне қайтару үшін қандай іс шаралар жасалды
ну все о чем говорит бекзат мне хорошо знакомо и

ол бізге алғаш келгенде алдымен ііі ішкі дайындығын тексердік для того чтобы ну вот организовать і
яғни мероприятии да терапевтических оның құмарлықтан арылуға деген ынтасын бақыладық зависимого человека
почему он пришел ол бізге не үшін көмек сұрап келді
оны мүмкін біреу бізге жүгінуге мәжбүрлеген шығар степень да
там уже соны білуге тырыстық для всех более
менее ясно как бәрін анықтаған соң жұмыс істеу жеңілдей түсті тот момент когда
емді неден бастау керектігі белгілі болды
с первого этапа ал бекзатты бірінші рет көргенде оның ішкі талпынысының зор екенін бірден байқадым
оның туысқандары да бізге көмектесті
бұл өте маңызды
өйткені кез келген құмарлық мейлі химялық химиялық емес болсын ол отбасылық ауру
ал сіз нақты жолын қалай таптыңыз
ыыы қарыздарын айтпаймыз әлгі нашадан құтылудың нашаға тәуелді болмаудың дәл жолын қалай таптыңыз
мы склонямся ыыы біз ем барысында құмарлықты химиялық немесе химиялық емес деп бөліп жармаймыз
суть бәрі бірдей ойынға әуес есірткіге есі кеткен
мейлі ішімдіксіз тұра алмайтын адам келсін бәріне ем ортақ мероприятии методик
оларға ауруды жасырғанмен өлім әшкерелейтінін түсіндіру
алкоголика яғни құмарлықпен қазір күреспесек кеселдің келешекте күрмелене беретінін жеткізу
бекзат қазір ііі емделу сатысында ма әлде ем аяқталуға жақындап қалды ма
және бұны ем деп айтуға бола ма өзі
да э вот сама основная иә бекзат оңылту курсынан өтті
әдетте емдеу уақытының ұзақтығы үш ай айдың арасы
бірақ бұнымен бітті ммм болды деп адам өзін өзі тастай салмау керек
қант диабеті ауруын білесіз ғой бұл да тура сол сияқты
тұрақты түрде дәрілер қабылдау салауатты өмір салтын ұстану
бір сөзбен денсаулыққа бей жай қарамау
чем то завершенным құмарлықтан толықтай арылу күнделікті күресті талап етеді
түсінікті рахмет
ыыы бір адамның қалыпты өмірге қайта келуіне көмектескендеріңіз үшін рахмет
амангелді сізге сұрақ қойғым келіп отыр қазақ репінің төбесінде тұрған адамдардың бірісіз
бауырымыздың айтқаны рас па
рэперлердің ішінде шегу қату деген шынымен де мода шынымен де трэнд пе
енді мына бекзат бауырымның әңгімесін тыңдап отырған кезде ішімнен мына нәрсені айтыватырмын да өзіме
әке шешеме алғыс айтыватырмын ішімнен
енді шынын айту керек бұл ы нәрсеге жолығудың басы қасында бірінші үйдегі ұлттық құндылық ұлттық тәрбие жатыр да
осыы бәлеге яғни бармас үшін осы нәрсені бізге бірінші бекіту керек
енді жаңағы сіздің сұрағыңызға айтайын
ы жасыратыны жоқ бәріміз де жаңағы ағамыз айтқандай студент болдық
ел қатарлы үй жалдап жаңағы бес алты бала болып бір үйде тұрдық
дәл осы бекзатқа айтылған сөздер маған да айтылған
мынау былай айтқанда шынын айту керек бықсығандардың ортасында кәдімгі жылдап өмір сүрген уақыттар болды
бірақ ы үйдегі ұлттық иммунитет солардың сөзіне еріп яғни өзімнің әке шешемнен алған тәрбиені тастап көшелік пікірге еріп кетуге яғни тосқауыл бола білді де
бірақ өзінің де жас болдыңыз есірткіге мас болдыңыз иә
жоқ ондай нәрсе болған жоқ
себебі мен ыыы студент болып ақтауға екі мың үшінші жылы келген уақытта менде иммунитет болды
бес жыл бойы жаңағы тұтағандардың ішінде де сол жаңағы шегетін ішетіннің бәрі сол сахнаның несінде болдық қой
рэперлердің арасында жаңағы менің айтқаным келіп тұр ғой шегу расымен де трэнд қой
қайнарын қайнадық қой
бірақ сол жаңағы үйдің тәрбиесі мені осы бәледен амандық
айналаңызда шегетіндер көп еді бірақ

бірақ енді оның бәрі шынымен де бос сөз
ол шегу деген нәрсе ешқандай шабыт та бермейді ол бір і енді қатты айтты демеңдер ақымақтық да
яғни өзіндік азаматтық ұстанымы жоқ адамның ы рухани азығы жоқ рухани і негізі жоқ адамның осы жерден бір әлсіздік танытатын тұсы осы сөзге еруінде болып тұр
сол үшін әркім өзін жөндеу керек
әркім өзін жөндесе отбасы жөнделеді отбасы жөнделсе қоғам жөнделеді
осыған еліктеп кетпес үшін үш жолы бар
ең бірінші жолы бала кішкентай кезінен түп етектен алып еңбекке салады еркелетіп жүріп
баланың бос уақытысы болмас үшін әрқашан әрқандай үйірмелерге беріп тастайды ата аналар
баланың бос уақытысы болмайды кішкентай сіз сол құндылықты үйден алғансыз
сол қоректі ата енеңіз берген жаңегі иммунитетіңіз ол қазақы құндылық
екінші жолы фанат қылмай баланы саналы білімді түрде сәл сәл болса да діни тәрбие иманмен тәрбиелеу керек екінші
ал үшінші жолы баланың өсіп келе жатқан баланың айтып жатыр мына кісі айтып жатыр ғой
біз дейді студент кезімізде балаларға осындай қадағалаймыз жаңағы әртүрлі айтып жатырсыз
жоқ бала подростковой возрастта соны ұстап қатты қадағалау керек
оның жүрген ортасын ата анасы қадағалау керек
өйткені ол да үйден ұядан ұшқан алған тәрбие
баяғыда бір профессорға бір адам барған екен
менің баламның дүниеге келгеніне жеті ақ күн болды қалай тәрбиені бастасам десе онда сен жеті күн кешіккен екен депсің
сол тәрбиені сол құндылықты алғаннан кейін сіз аман есен қалып тұрсыз
сіздің әкеңіздің үйде анаңыздың берген тәрбиесі
мектептің тәрбиесі бұл жерде уже роль атқармайды
ал сізге бекзат мен айтатын едім осындай ситуациядан шықтыңыз иә қалай шықтыңыз
дегенмен сізге әсер еткен жәңе ағаларыңыз бар ы иә наркологическийде істейтін дәрігерлер бар
жан жақтан ыыы туысқандарыңыз болып бәрі сізді көтеріп і жауып қарызыңызды жауып өзіңізге мотивация бере отырып шығарды
демек сіздің ішіңізде де бір стержень бар ғой

сол ситуацияны қалай жеңдіңіз
енді қазір сіз сондай адамдарға жиіркенішпен қарайсыз ба
сіздің мысалы үшін қарап отырғанда денсаулығыңыз кетті
қазір оны біраз орнына келтіресіз
қазір мен сізге қарап отырсам сіздің ағзаңыз ы жиырма бес жыл дәрігер ретінде ыыы енді мен де медицинада істедім ыыы медбике болып та істедім барлық жағынан фельдшер акушер болып
сіздің қазір ағзаңызға қарап отырсам ағзаңыздың ы түрі формасы бәрі әдемі
сіз осыны сақтап қаласыз
қазір сақтап қалуға жан тәніңізбен жұмыс істеп жатырсыз
өзіңізді тәрбиелеп жатырсыз
ал енді сіз енді екі жыл шеккеніңізде осының бәрінен айрылатын едіңіз
қазір сіз жиіркенішпен қарайсыз ба өзіңіз сияқты адамдарға
ақыры бекзатқа сұрақ қойдыңыз ғой дәл осы сұрақты мен де қойғым кеп отыр еді
ы бұрын шегіп жүрген кезде өзіңді жек көретін бе едің қалай қарайтын едің өзіңе
бәрібір бір іште мен шегемін ғой мен нашақормын ғой деген сезім болатын шығар
басында жек көрген жоқпын
басында сосын біраз уақыт өткеннен кейін жек көрдім өзімді
ал шегіп алған кезде не болады
именно шегіп алған кезде жек көретінмін өзімді
енді мен оны шеккен кездегі кайфын сұрап отырған жоқпын
жаңағы видеоларды көрдік қой қатып қалады жерде аунап жылап жатқаны бар мен құспын ұшып бара жатырмын дейтін де ютубта толып жүр видеолар
сол сияқты бір сезімдер болады ма галюцинация бірдеңе болады ма
жоқ мен шөп бұл наркотикте болмайтын
бұл наркотикта жай ғана ыыы өзімді бос ұстап ыыы бар проблемаларды ойламай еркіндік
бар проблемаларды ы ойламай ы өзіммен өзім ы уход от реальности дейді
сол қалыпта жүретін болды
ы қатты қиналған кезде мен сезімдеріммен не қалай жұмыс істерімді білмеген соң мен есірткіге қайтып оралатынмын
ал і әлгі қатып қалған адамдардан сұрасаң жаңағы сіңірлері қатып қалған жылап жатқан адамдардан сұрасаң ұшып жүрмін соғысып жатырмын немесе айналамда біреулер жүр дейді
оның бәрін галюцинация дедік жаңа
ал күнделікті сол есірткіні тұтынып күнде күнде сондай галюцинация көре беретін адамдардың психикасында не болады
олар соңында ақыр соңында бір есуас болып кетпейді ме
ыыы деградация деген сөз бар
адамның сана сезімінің сол деградациясына ұшырайды
егер бұл күнделікті нетсе ыыы ол қазіргі заманға сай ыыы есірткі заттар осы деградацияға тез ұшырайды
өйткені ол көбісі галлциногендік ыыы препараттар
жана ыыы ыыы осы сана сезімін өзгертеді
жаңағы ол кісілер жаңағы айтып ыыы біздің әріптесім айтып отырғандай ыыы деградация сатысына тез ұшырайды да
емге ауыр келеді
бұндай науқастар мысалы емге көбінде келе қоймайды
өйткені ыыы үш ыыы этап өту керек
ол біріншіден детоксикация ы қанды тазалайды
үшінші психолог мамандар жұмыс істейді психотерапевт маман жұмыс істейді
адам деген өмірге деген көзқарасын
төртінші і үшінші этап ол деген өмірге деген көзқарас ол практика жүзінде
қалай өмірге жаңағы ыыы мамандар ыыы айтып отыр ыыы
психолог мамандар айтып отыр
өмірге көзқарасын өзгерту
бұдан жаңағы ата аналардың біріншіден ең бастысы ең бастысы ата аналардың тәртібі өте мына жерде аса зор
аса кетпейік ыыы нашақорлық есірткіні мысалы мен айта кететінім мысалы есірткіні былай қоя тұрсақ
мысалы интернет
жаңағы интернет емес сотовый телофон да ұялы телофондарымыз енді былай қарасаңыз
ата ана жаңағы бере салады
жаңағы мектеп тарабын айтамын
балам бар мектеп бар ғой
орысша айтқанда перекладывание ответственности
мектеп істейді саған
балам менің уақытым жоқ сенімен істейтін
бар мектепте істе мектеп тәрбиелейді
тәрбиелейді мектеп ананы істе
білмеймін ана елдің бәрі жүгіріп жүр ғой
футбол ана балаға футбол ұнамайды
білмеймін қызығушылық жоқ
баламен сөйлемейді мысалы ата аналар
бар ана мектеп біз сол ақыры мен ыыы айтам деп мектептен сұрайды
ол мектеп мұғалімдер виноват дейді мысалы ата аналар өзі
мен жаңағы ыыы айтқанда бір сөз ең бастысы ол
бекзат сізге қосыла кетейін жанұяның иммунитеті болу
әр адам бір иммунитеті болуы керек
кешірерсіз амангелді ыыы бұндай жағдай жанұя білу керек
адам не істеп балам не істеватыр
қалай тамақ жолдастары кім екен
а былай қазір шынын да айтайық
енді бәрін айтайық
яғни қадағалау
процент қазір ата анасы үйге келдім балам уақытым жоқ
жаңағы міне сотовый телефоны қойып тұр міне тамағын да сотовыймен қарайды
балам тамағын іштім сотовый жанында баласы да сотовый телефоны жанында
бәрі баламен сөз жоқ
баланың хоббиін таба алмағандықтан балаларға өзінің жақсы көретін затын қадағалап соны тауып беріп отырса
бала бала сонымен айналысып
қиын еді тәрбиелеу
сол сияқты сол тәрбиені білсе әр ата ана осындай
жоқ сіздікі дұрыс түсініп отырмыз
сіздікі жаңа әр ата ана баласымен әңгімелесуі керек
әңгімелесу арқылы тұйық баладан да оның тілінен ішіндегі ойын сырын суырып алып отырған ата ана ол бақытты ата ана
оған мысалы үшін барлық сырын айтады
біздің қазақтың бір не жері біз балаларымыз даладан кеп біз осындайды көрдім мынандайды бүйттім сөйттім десе айтады
өзіңе сауап мен саған айтқанмын қой дегенмін деп
жоқ ол кезде міндетті түрде отыра қалу керек
әңгімелесіп баланың ой сырын біліп кіммен жүрген ортасын біліп тілінен соны суырып алу керек те
ары қарай жұмыс жасау оңай болады ата анаға
осыны түсінсек екен деп ойлаймын
сол нәрсеге баланың көзқарасын ұғып алу керек қой яғни
баланың көзқарасын міндетті түрде ұғып алсақ ол баланың болашағына ол өте жақсы әсер етеді
балаға қойшы өзің кінәлісің мен саған айтқанмын деп былай жібере салсаңыз өзіңізден отталкивать етіп
болды бала қайтадан сол ортаға барып қайтадан қызығушылықты іздейді
мынау подросковый кезінде бала өте любопытный болады
мен мынаны көрсем екен білсем екен дейді
біреу таблетка берсе я болмаса бірнәрсе болса балаға
ол қызығушылықпен міндетті түрде қабылдайды
ал енді жәңегі үйдегі құндылықты алған кезде әкесінің сөзін анасының сөзінен алған нәрселерді миында тұрған бала
ол таблеткамен сол кезде а керек емес деп айтады
бекзат бауырыма да мен өте таңғалып отырмын
міне формаңыз да ағзаңыз да қазір мықты
керемет осындай нәрсені жеңе білгенсіз
болашақта үлкен мамамн иесі боласыз
енді сіздің тек ойлайтыныңыз ата анаңызды қуанту
қарыздардың бәрін ата анаңыз сізден ақша сұрап отырған жоқ
мен қарызыңды жаптым маған ақша бер деп отырған жоқ
тек қана қуанту және әрбір жақсы сөзіңізді аямай әрбір жақсы қылығыңызды тек әке шешеңізбен тек бөлісе отырыңыз
сізге әдемі қыз да болады
әдемі келіншек те әдемі де семья болады
енді ол жаққа тіпті сізге ой жабылуы керек
өйткені сіз ең мықты мамандар жұмыс істеп отыр сізбен
көрдіңіз бе сіз осындай ситуациядан шыққан сіздің подсознанияңыз мына кісілер қанша айтса да сіздің подсознанияңыздың мықты жұмыс істеуі
сол үшін бекзат ата анаңды қуанта бер
ы өмірге болашақ ұрпағың мықты болсын
ол сен қазір қайта салынып кетсең ұрпағың міндетті түрде бала шағаң мүгедек болады
сол үшін ол жаққа жол жоқ
көзіңнен көріп отырмын сен ол жақты уже ұмыттың

үлкен маман иесісің сен
енді айтып отыр ғой айықты жақсы болды бір нәтиже болыватыр деп
бірақ бұл жерде бір мәселе ескерілмей қалыватыр
дос деген нәрсе бар да
орта қоғам араласатын адамдары
ыыы ең басты нәрсе сол солардан алыстау керек деп ойлаймын мен
яғни досын ауыстыру керек

ол айыққанмен де жаңағы нәрсеге бәлеге қайтып келеді иә
досы шақырады оны міндетті түрде

бекзат енді өзің қазір шегетін адамдарға көзқарасың қандай
ы шегетін адамдармен мен араласпаймын
бірақ ол адамдарды мен түсінемін
не қандай сезімде қандай жағдайда жүргенін түсінемін
қалай қналып жүргенін ол
біріншіден ол адам
ыыы ол пенде
сол жайға ыыы сол нашақор болғанына ыыы мен кінәлі емеспін деп айта алмаймын бірақ
мен жауапкершілігім есікті аштым мен тоқылдатқан кезде
сол ауру мен жауапкершілігі есікті аштым
ыыы бірақ ауру таңдамайды
байсың ба кедейсің бе
немесе ііі үлкенсің бе кішісің бе ұлсың ба қызсың ба таңдамайды
сол себептен мен бұл нашақорлықпен тәуелсіз ыыы тәуелді адамдарды мен түсінемін
әдемілік сымбаттылықты айтып жатыр
ағамыз да айтты өзің де айттың байсың ба дәулеттісің бе қарамайды деп
қоғамда мынандай пікір бар да нашақорлар ол жаңағы ең төменгі сатыдағы адамдар жағдайы нашар немесе бір ыыы маскүнем сондай деп
қарап отырсам сөзіңнен де ұғып отырсам интеллектің кез келген қазақтың баласынан кем емес

өзің сияқты қателесіп қалған бауырларыңа айтар соңғы сөзің болсын
айтарым көмек сұраңдар
өзің сияқты адам табу керек
мойындау ғой бірінші қадам
мен тәуелді мен аурумын
күйінде мен иә осындаймын
бірақ маған өзгеру керек деп көмек сұрау керек
өзің ешқашан тоқтата алмайсың бұл процессті
ыыы білетін мамандарға жақындап өзіңді сені түсінетін тәуелді сен сияқты тәуелді адаммен өзің сияқты араласып сөйлесіп ы әрқашан да сырласып ақылдасып кеңес сұрап қасында табылып жүру керек
мен қазіргі араласатын ортам жаңағы достарды айтыватсың иә амангелді ы
мен араласатын адамдар кезінде осы ы шегіп жүрген инеде отырған ішіп жүрген ойнап жүрген адамдармен араласамын
қазір оны істемейтін адамдар
маған ақыл кеңесін айтады
он бес жыл жиырма жыл ы инеде отырған адамдар қазір он бес жылдан артық қойып ештеңені ы қолданбайды қабылдамайды нәрсені
маған айтады былай істе былай істе бекзат
былай істе былай істесең дұрыс болады абзал болады деп
мен солармен араласамын
ы өмірге деген көзқарасы бөлек ы
ы өмірге деген бір өмірдегі бір құндылықтары бар адамдармен қазір араласамын
мен осы сәтті осы мені көріп отырған күллі қазақтың жастарына айтарым
ы мынау қазір менің азды көпті өнерден алыстап кеткеннен кейін де бұл салаға аса бір ы бас сұғып жүрген жоқпын
бірақ осы қазақ рэптің өзінше бір көшін бастап жүрген ы тікелей айтқанда нашақорлар бар
мынау і ресейге барып концерт қойдым деп мәз боп жүргендер ы бір екі сөздің жаңағы басын құрап бере алмайтын адамдар бар жастар
мен сіздерге жастарға айтарым соларды біз ұмытуымыз керек тастауымыз керек олардың өлеңдерін ешқандай насихаттамауымыз керек
олардың жолын жауып олардың ешқандай бір басыңнан жоғары көтеретін адамдар емес асылы
мынау рэпермін деп жүргендер бар
енді атын атап түсін түстемеймін жастар бірақ өте жақсы түсінеді
ы тіпті мен соны ойлаймын кейде бір клипінің шетін көріп қалсаң жалаңаш қыздар жаңағы түтеп жатқан бір нәрселер төсектің үстіндегі бір әңгімелер
мен ойлаймын әке шешесі жоқ па жетім ба ағасы жоқ па түртетін апасы жоқ па жаңағы қой дейтін қожа әй дейтін әже керек пе сондай адамдарға да
мен айтам сол жастар толықтай тастаңдар
бәлкім осы рэп деген нәрсеге тіпті шектеу қою керек шығар
сондай анық азғындықта жүрген адамдарды біз жолын бөгеп қай жерге концерт беремін деп барса сол жерге шектеу салу керек
олардың өнеріне толықтай тоқтау салу керек
мен осы нәрсені насихаттағым келеді жастарға
я хотел обратиться к тем кто уже столкнулся да с такой проблемой к родственникам құмарлық дертіне шалдыққан адамдарға олардың туыстарына құлаққағыс жасағым келеді
бекзат сияқты басқа да ерік жігері кезінде әлсіз болған адамдар біз ұсынатын оңалту бағдарламасының бірегей екенін нәтижелі болатынын білсе деймін
өйткені оларды емдейтін кісілердің өздері де кезінде әуестікті әдетке айналдырған адамдар
яғни олар өздері басынан өткен соң құмарлықты тұмар қылған адамның көңіл күйін жанын жақсы түсінеді
бітті мен жазылмаймын деп салы суға кеткен кісі дәл сондай дертті жеңіп шыққан адамдарды көргенде жігерлене түседі
э перед собой э другого зависимого который остается чистым
атам қазақ айтыпты ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді
әрбір қадамымызды аңдап басайық ағайын
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар